अगर हमाए सिंक में पानी लीक हुई रहो है। और हमे कोई प्लम्बर को बुलाएबे है कि करवाएबे के लिये तो हम इस प्रकार बात करा हे की। नमस्ते हमाए सिंक से पानी लीक हुई रहो है यह लीक जादा नई है। लेकिन लगातार पानी बहबे की समस्या बढ़ रही है। हमे ऐसो लग रहो है कि पाइपलाइन या सिंक के नीचे से कहीं पानी रिस रहो है। या फिर हुई सकत है कि ऐसो नई होयवे लेकिन संभावना योई है कि ऐसो हुई रहो है। या फिर यहाँ हुई सकत है कि कहीं से फिटिंग ढीली हुई गई होय। भइया कृपया करके इको ठीक करो या देखो इमे क्या समस्या है। हमे ऐसो लग रहो है कि इको जल्दी ठीक करो जाय सकत है। लेकिन अगर कुछ जदाई बढ़ो होय तो शायद हमे कुछ जादा काम करन पड़े। हम प्लम्बर भइया पूछियाय कि तुम यो काम आजाइ कर दियो। कि नाई कुछ दिनान को समय लगे हमे कृपया करके या चीज बताओ। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से अपनी समस्या बताहे और प्लम्बर की मदद करिए और प्लम्बर से अपनी मदद लियहे। प्लम्बर से अपने काम की स्थिति के बारे में पूछ्ये।